नाच आनी वाजपा। मोरोक्को चो नाच आनी वाजपा हे देशाचो गिरेस्त सांस्कृतिक धायजाचो विभीना भागा। मोरोक्को ता नाच आनी परमपारिक गायन पादतीचो विङड-विङड तारा अस्तात। आनी एक नाचातली खासेलिं खासेलपण आनी ताल अस्तात। मोरोक्को चा परमपारिक नाचांतलो एक नमाणेचो नाच म्हालयार पोटाचो नाच जाका रक्स शरकी अशें म्हंतात। ह्या हशाचे आनी उरबाबरीता नाचाचे। खासेलपण म्हालयार भेंडा, भुजा आनी दाहाद हांची घूसपगोनोलाचि बेली डान्सिंग म्हालयारुच पोटाचो। नाच जों चड कडून लग्नात आनी हेर सुवल्याणी करतात। आनी हेर ति मोरोक्को चा सांस्कृतिक धायजाचो महत्वाचो भाग आसा।